<hesitation> Fomba fiborosoàgna nify fomba fiborisoàgna nify malôhakany ny tegna tsara mampiasa borosy nify miôva intelo isaka trois mois, hoantsika le mijaly de tsy de matetiky misy isany <noise> de magnaraka avy eo amin-jay koa o voalohany ma- magnano miborôsy nify zany raha ata anazy raha ata voalohany hoe borosoagna izy tsy amin'ny <hesitation> kôlgaty avy ake mampiasa k- mampiasa <hesitation> dentifrice araiky fao ôhatra mizatra hoe magnano colgate de colgate fao fao tsy de miôvaôva de avy ake miborosy ny miborosy izy voalohany mbôla tsisy le dentifrice igny de izy avy ake kobanigny, izy avy kobanigny amin-jay mampiditry dentifrice de vao vita le dentifrice de izy avy eo amin-jaiky kobanigny.